जो हेयर ड्रायर बाल सुखाए के मशीन हे ओकर से का होएल की ओ बाल सुखाए म काम आते। आऊ ओकर इस्तेमाल भी कम करना सही हे काबर की ओह गरम हवा फेंकते जेन से बाल कमजोर होते आऊ ओकर अंदर भी मोटर लगे रहते। अलग अलग टाइप के मशीन आएल जेन से हवा के ताल्लुक रहल की कोन ज्यादा मात्रा में हवा फेंक सकत हे।